I Japon io zany da efitany amin'ny toera be loza araboajanahary amindreo any misy horohorontany da amindreo any misy anizao tsounami zao matetitiky misy avao koa ny agny ny inondation, da misy fipoahan'ny volcan avao koa ny any.